He hua'ōlelo hoʻohauʻoli iaʻu ʻo pīhoihoi. Ke lohe aku wau i kēlā huaʻōlelo noʻonoʻo wau e ʻoliʻoli ana kekahi mea e hoʻohauʻoli ana iaʻu iho. Makemake wau e hana e kō i kēia ʻano hana, <hesitation> ʻo ia wale.